मुर्गौं थै भी एक प्रकारो पक्षी मने जाणू चैन। किले की मुरगौ मा भी पंख रैंदा। ऊ भी उड सकदा छन। ऊ आम पक्षियों तरह बहुत ज्यादा तक नी उड सकदा छन। पर उडनों क्षमता ऊंमा भी रैदीच। ऊ भी बाकी पक्षियों तरह झुण मा रैंण पंसद करदन।